Ká aima ri ken mun nyn bu buchampang bucicat me evinge me mu nen nang ké n-chi onyin chang, acik avere me mú kóó ornlu kyi shwom ka pén kang éé ke dyici, ke'nda kóó mé mu me nkú nén mé nbange otu odey e-da kóó omu kápen kanyee ke dyici ke, kyi kpoke, kan pén káfee anyn nda'koo, nkwe-okere n nán eri-sara e-gkpang diikou ne ete nyi bustu bwo n-kóó omu, bucicat bu-chi a'ku ne ófé ke enyme biko, bucicat bu-chi nang chwom kifi ke kii bam achuom bafu, onyim chang muue mi o-chi sucicat-o nang onyi ofi oma eji bucicat nen wa onyn chang man nang byrying ke a ku bargi ke a'da soo a'bwo aka Amani de ba ding <hesitation> baking kan ba fu <hesitation> a sour abiol atah <hesitation> na be deng omani de a batungan <hesitation> na abio nye ba le han ye me apa song kan ye atah nkte okele aman orah mya jor <hesitation> orak kele tem me men ofu kan tanp mun but nye shama ne mye kentemp mo mano banti tap mbe ba mani kanpu ne bu bu le ofe le a yem becor a yep bur poey be kumin peeeem! Ka pantu ba mani tong boshu nan key ke tear phradada!.